Ary zaho raha ohatra mandeha mividy sakafo a, dia eo amin'ny indroa isan'andro eo a mandeha mividy sakafo amin'ny maraina dia amin'ny hariva. A dia <hesitation> isaky ny mandeha magnano bazary aho dia mahalany eo amin'ny, raha ohatra ka tamin'ny mbola zaho raika manokagna, dia mahalany eo amin'ny dimy arivo satria ologna raika dia tsy dia mahalany loatra fa tamin'ny nisy havana na ôtrôtran'izany a dia mahalany eo amin'ny ray alina na mahery bitaka eo dia zay no laniko.